مرحبا أبغي أسأل عن أقرب مركزشرطة هون ، لأني جديد بالمكان <hesitation> ،ما سبق وزرته <hesitation> و <hesitation> محتاج اروحلهم لانه ضاع منى شيء وأبغى ابلغهم، <hesitation> لو فيك تساعدني بيكون <hesitation> جزاك الله ألف خير شكرا إلك كثير.